Izy koa misy namako hama, gy zaha, za tsy de misy tsy de <hesitation> mitaky loatra raha magnagno zay fa magnagno tiserta izy na magnagno jaoka na magnagno kilaoty defa pare aminahy.